Happaminõ tege süüki vai juuki kasuligumbas. Egäsugudsõq nuuq piimhappabaktõriq ja muuq baktõriq, naaq ummaq hääq tervüsele ja kõtulõ. Ja nii et happaminõ tege süüki ja juuki kasuligumbas inemise jaos.